Kə kanɟenan, kanɟenann kə ondeɲa ŋgal ɗa? Ŋɣal talaɟi yin tə woo, got ta rokondo. Taɲa kaɲa ŋgal talayana. Kaɲa zere, tondey ŋgal talayi gena, kaɲ ta rukulu. Kanɟe zere tolaɲ ŋgal talaɟa tina. <hesitation> talay in urli təne uzbu riyoo door mata soo, nab ge woo ndendeŋg naapa. Naf fuuyego, təre tarbo. Keten, kanɟena ya oho wokit mu aya nata. Ko de taboo, kondaɲe tabo, talaya ya dana urli woke. Nama təri tawal ka ɓaba.